Raha feno entana mibosesika ao an-trano an, dia voalohany indrindrany aloha an, jerena ireo entana ireo hoe iza no mbol tena miasa misy efa tsy miasa intsony ve. Atokana ilay efa tsy miasa dia ireny an, amidy na omena <hesitation> ireo izay tsy manana na omena fikambanana. Rehefa vita izay an, dia ilay ambiny eo amin'izay an, ampirimina tsara, avalona tsara, afaka asiana fitoerany iahny koa raha manana karazana fitoerany. Dia atsitokantokana izy hoe mba hilamina araka ny sokajiny avy ilay entana.